Tahadiat kignin gon dunia damu, in duniaie aman kudaranga tagnimu, maratun tirgin, maratun kudi, man bahar ka nalwna irkuna? Takalag ili. Irin nane dunia jadid eka, haya jadid eka, tahadiat kignin ishei mustahila, haje ka hafzikan haje kin dunia la tala ton gon koliur uoei ilhi wida umorka kudafini khalsikidi, tahadiat ulekin dawi kignini.